جینس پتلون د ورځني کار لپاره مناسب دی. سلوار پتلون دودیز لباس دی. فارمل پتلون د دفتر لپاره کارېږي. چینو پتلون نرمه او سپکه وي. کارګو پتلون جېبونه زیات لري. شارټ پتلون د دوبی لپاره دی. سویټ پتلون د ورزش پر وخت اغوستل کېږي. سکني پتلون بدن ته نږدې وي. ډریس پتلون مجلس ته مناسبه دی